افضل اني اطيغ لان ما اغيد اختفي ولا اغيد اتدخل بحياة غيغي و اكون ما انغشع اغيد هشكل اطيغ و اغوح عل اماكن الي اغيدا اسهل من المشي و هاي الاشياء و الطيران اكيد يعني كتجربة غيغ المشي هشكل شي